Anisany teny nampiavaky an'i Bangaldesy <noise> da ny fankalazandreo ny taombaovandreo antsoa hoe POHELAWOASKANE <noise> Io zay ro antsoina hoe taombaovao Bangladesy la manao ferstivaly be reo isatao-isatao-isatao.